Ee, oiraarei oo'ore booriiraba hukubuu, ori ii'aa oo'ore bo aripu'oo. Uu, a bioga a aga eapaapi'e- haaboroo oo'ore booriiraba hukubuu, a aga taupabohara oiraarei tahiroriabaaraba hukubuu bisio pita bo apu, a abeehara oo'ore ahe'a tahiroarei. Hausiki a o riiriibohara boorii, sikuuru a o riiriibohara boorii haia oo'ore bo tahirori bo ai'o bo kato'ooarei pita boorii riiriiebohara hioko'i ua aripu'oeaa boorii iiboo. A aga taupabohara oiraarei ii tahiroo. Eipaareha boikiro otahi hioko'i ia akukupiteea ii tabirioarei, a boorii riiriibaa bo opoi'oo oo'ore tahiroriabaa oiraarei oo'ore bo kepai. Iiboo ua aripu'oeaa oo'ore boorii, a bioga taupabohara oiraarei oo'ore bo ariabu taupa pitee oiraarei bo kato'oo oo'ore bo apu haia bo ai'o bo tabiriroriarei. Ii'oo ua, ua aripu'oeaa ua bioga taupaebaa oo'ore boorii. Heetaapita oira pu'apu'a pi'ehua oo'ore boorii oira teera'a'uopa abioga taupabohara oiraarei oo'ore bo aripu bo kato'oo. Ha oiraarei oo'ore bo tahiri, bo katoriarei oiraarei boorii, ii'aa oo'ore bo rogaree a baiia. Bo ahe'a oitaa ta o harobaa oo'ore boorii a atukarapita pu'apu'a pierebaa roo'ore boorii kato areha hokoebaa oo'ore bo haruro. Boorii a birabira pi'erebaa oitaa'ita bo rogaree hoko pi'e pitee. O paata pitee oo'ore bo rogaree haia o hoko pi'e pitee oo'ore bo rogaree oiraarei oo'ore bo raatarori. Boorii a hoko pi'erebaa oitaa'ita ta bo eraa'e oubaa, ta eraa'eea ta tutu'eea. A birabira pi'erebaa oitaa'ita boorii oiraarei oo'ore bo riatai bo kato'oea. Ta bo atukara paatabaa oirau. Ta tutu'e raataro ta o hoko pi'ebaa oo'ore iiha raataro oiraareha oo'ore boorii. Ii'aa hioko'i ua uka aripu'oeaa oo'ore boorii. Ha bo teera'a'ooarei a bo rogare hoko pi'ebaa hioko'i oiraareha boorii, aripu iripa haia atukara'iripa haia. Iisio pita'oea oo'ore, ori ii'aa bo aripu'oo boorii, ori ii'aa oo'ore bo rogaree'oo oo'ore boorii. Ha boteeraa'ooarei aripu'iripa boorii, bo katoriarei rogaree raata abaiia ii'aa oiraarei.